<hesitation> Ebyo'kulya ebikuhureeza, ebikuhereeza omubiiri amaani, tuyina ebyo'kulya bingi munno baitu ebiimu hali ebyo tuyina, muhogo, tuyinamu ebitakuli, tuyinemu ebicholi, <hesitation> ne'bindi, nentekereza niibyo ebiimu abantu byeba kwanguhiira kutunga omubwangu.